Ny voromahery da mampiasa ny hohony maranitsy ho amin'ny fiarova sy ny fisambora hany. Igny koa da manampy azy hisambotsy ny biby kely amin'ny alalan'ny fametahany sy fanokafany ny hoho amin'ny heriny.